Iyaro kaluku e mega kegunaanna ko mannasukiq kaluku e naulle iparoq nappa ipantaji santang naulleto iparoq naicampuruq sibawa tarigu kaluku e